Muy defaree tàggam ci xelam parce que am na jabar, am na jëkkër, sëy na war na am doom, kon fan la ko war a amee, mu defar néeg jël ay bant ay ñax defar ko bu dee pitax, defar ko ba pare nen foofu. Bu dee picc bi ñuy wax <hesitation> si pël xamuma nu ñu koy waxee si olof waaye ci pël ñu ngi koy wax jeleel àlla dafay tabax suuf, mu dë- mu jur foofu, suuf boobu sax am na lu muy faj, fekkee dangaa am wet buy metti nga tooyal ko <noise> wet bu metti foofu lay génn si yow mu wér kecc si saa si. Ok, li ñuy wax picc yooyu nga xam ne dañ dee jël ñax bu tooy ràbb ko loolu yàlla moo leen may xel experience ñu mun a defar néeg, ñu mun a jur foofu seen doom yi te yàlla bi bu tawee du tooy. Kon xel lu am solo la, moo tax nit we- bu ko yàlla mayee xel rek na wax <noise> alhamdulilah rabil allamina sant yàlla bu baax.